Sen na ka nyo te tagei yan tan, sen na ka <hesitation> <noise> voo. Voo ai naa sen na kaa te <noise> nating kat non fo mes vainy ri te sevee <noise> natikng tsuur babainy no koman naa numaa, nating tsuur vavis non koman a fo fan ge fo, mes nainy ri pinin ves ri peits ror, mes tsikia, ri kamiror madav ge, ri nating manaats ror tan kat faarof fo mes a ka tan fo vainy, vainy voo kats vavis non tan sen na numaa, na non tan mesa numaa, ge naa pis non tan mes numaa, mes nainy fo nainy nom ror nau, ge fats ri sak ror ya, sak ror voo tovei ana voo tovei te bus. Mes nainy na nom tan ratsuu ge vavis non teis ge mes nainy fo mes atsun famat ror ya ai te mat, em.